Ɔ́ məgɔwu bɔkɔ ɔ́ ohutu wubɔkɔ mi myɔnyɛwu soseyui gba aku ofutu uwu bɔkɔ ori osala le osala uwubɔkɔ mi sole ma akwai osala weri akwai osalawaku ama ofutu uwu mimyewu soseyi gba aku osalaweri le, kuye ngu bɔkɔ owo azumi oby azumi ma-a eyila azumi oby osala akayi obzozu wo ebi awu aku ofutu awu gba aku ofutu uwu gba mumyɔnyɛ wusɔkuwo ngu be obyama mofutu di, ide yba əɔ bya azumi ma gba ori owo osalale mata osala te gbo owo le akute aku asala uwu oya mukezu moba kwo da akye te ona kwokpa mo kuya ngufo ugba aku mba azumi yede əɔ kagyi kiya gyi bɔkɔ ɔnɛna mi mi niyɔnyɛ uwu bɔkɔ nu bya azumi iwomo azumi əɔwo afyi uwo kpela kwo afyi uwokpo leredo yedebokɔ anebi bazɔ bokɔ kimi wiyi wato fa byayima á-á dole aku ofutu uwu bɔkɔ ufo’ bɔ ozu bɔ ewo nana ba mi wo mi myenyewu ishimi minyɔ nye sɔkuwu ngu ugu kwoze uwu bɔkɔ eyilama uwu bɔkɔ obya azumi ma awu ozozu mile ekpɛji te ukpo ibyamima asami miyo lazumi mo lafiya mibyanima molotɔ kiya kinyi kiwomi mo. bareshi riyamimamo gba ubu eyi mi enyi mole ishimi mi myɔnye uwu bɔkɔ ri aku mifa kufye ugu bɔkɔ mi gbɛ bkɔ mɔnugawu ozu uwunana labɔkɔ kiyi kɛlɛ ubkɔ kiku imɛza mbɔkɔ kiku imoko, Bɔkɔ onoɛnɛ mizɔte e ozele ononɛ lokawu lakiya ngiri mo kala myɔnye mbala mi ozu ele lokawu lakiya ngirimo kala myɔnye mbala mi ide ukpo ashimi kuwo ma, miya ebu ibiwomo ozozu kala myɔmyɛ ishite aku ofutu uwu bɔkɔ mi myɔnyɛ wu bɔkɔ kuye gunagu na mikala kuleyi lawu mo miwo kiya ngi ɓɔkɔ ozuwunawuna ba myɔnyɛ lagbami mogba ozozu amu onye momugawu te e-e ɔnɛnɛ miri osala uwu ofutu afyi ela, afyi edu mi aɔma mogba kiri kiwo inde gba iyimo ozu ekagyi ama aku ellɔ momɛ aku elɔ mo mi kagyi ide gba ozu akagyi ukpo eshiwu ikpo azɔte, elokezu le anyiyo ɔwɛ iri mo mó kwo deyikyi kiwo azumi, kigbɛ eduwo mu azumi ama gbi bo mosala uwu bɔkɔ aku ofutu ozozu onyonye wu uwawu mimyɔnyɛ mi mimyenyi soseyi mimyɔnyɛ soseyi sɔkuwo ngu mi yi kiya ngiri mo mizote ɔnɛne lori gyɛyi de é ivye ɛlɛ gbowoyi le gbi boole a-a tude aku mofutule kiwo kiri kiwo kinma mafo mukpodo leyami mimyɔye umaza uwu bɔkɔ ebo mimyɔye mbalawu mi gba miyese ume mi uwu fo bɔkɔ kisaba kimyɔnye mbala esu soseyi mizɔte tɔ imi ba lami so munyiwu kami so ka mibyawuma mbala onye imuma tete kuwo nga ofutu ele aku uwami kɛɛki mi moba ama im minye uwu ofutu uwu osala uwu azumi soseyi